مدينة كبيرة، أنا ما- أنا عن نفسي ما أحب اعيش في قرى صغيرة، لأن القرى’ ما- ديماً تلاقي المكان الصغير تحصل فيه مشاكل بين الناسو والناس كلها تعرف بعظها، تحصل فيه مشاكل بين الناس، وكل واحد يحب يعرف عن الثاني كل شي، أما ال- المدن لا، المدن مكان كبير، وفيه جميع الخدمات إللي تبغاها.